न्यू झिलँड हंगा मौरी आनि यूरोपियन संस्कृतिकों मेल असा। होंगी हे रीतिं लोक आपलीं नाक एकमेकां ठेऊन तांकां। नमस्कार करता आनि इष्टगोत आनि रिस्पेध दाखोता। हंगासोरलो लोक आपलें पुरवॊजांची नांव घेऊन तांचो। उगदास करता वैतांगी डे फेब्रेराचे सव ताकरें मोणयतात। मतारिकी हॊ मौरी नवें वरॊस जूण वॊ जुंलायान सॊमरोबंटात। हें जाऊन असां न्यू झिलँड हांचे ओ निरोध पदती।